हर्मिन्ग् बद् सरे तेओ उरोनोर् अति दुतोबिगि होइ, जर् हर् तेओ पखि अरो, तेओ फनोप् अति कोइ, <hesitation> होक्दि हलि, होक्दि हलि, होअ देखि पेलु पज जर् हर् जिमने तेओ पखि जुकरेब, हिमन तेओ जुरेरेब, <hesitation> अधिक् दुतोबिगि तेओ ओरिगो परे। जर् बबे हर्मिन्ग् बद् <hesitation> उरोनोर् खेतर् अति दुतोबिगि ब पखि हेसपे परेगनित सेसो, नेक् हि पखि इउ एक् बिलेप्त प्रेनि प्रनि हेसपे धोबो धोरि सेसो। अमि ए पखि हुमो ब, ए पखि हुमो अमि हन्ग्रक्सन् कोर तो तेओ कोइ पहिजन्, अरो जितिअ बत मन् हुमो <hesitation> अमर् सिर्कोति <hesitation> नैके हपुलित् होइसे, अरो एस् सरय् सिर्कोति हुमो अमि हन्ग्रक्सन् कोर तो ब, सोरकरे अधिक् उतोदिअतु नेतन्त पहिजन्, जते एस् सरय् सिर्कोति नैके हले अमर् मनोब् जिबोन् हुमो उपरोतो पभ परेगो परे, बिभिन देख पभ परेगो।